Akeke amina telo akeo fogna mail raisiko isan-kerinandro, araiky momba fiagnarana, de araiky mikasikasiky raha amina association de araiky ny- negna manokana.